उपग्रह जे अ से ग्रह के चारों तरह चक्र लव जो उपग्रह अ से अपने स्पीड मुजा घूमो गुरुत्वाकर्षण के कारण थे थोक संतुलित रखो जो उपग्रह से आपने कक्षा मुजा रहे नो के आस्थे थे थोक जमीन डी मदद बैटौ जमीन डी तीनोंक उर्जा बैठ तो।